Am nyangngas suk ta gu nim maanətru, a tak'um kɨimas mi am yangngas suk taalgu, gəi kəigət gin bilomu kəigət gin bilomu kəigət gin bilom gəitawu, an osyiii gwatana akin mallet, ko ko kəigwa ko am lohyii am gəita, atem nam man yangngas pyok man ki mamaki, daas yaat mi kab ko an bi ni shepyok man dawu am kuk yillang mal-kubumməi, musamman wukgaiyət məi dangnang gwa, ma nga gwasin mni she ko ni wukyaiyət mi gwa, am gwasinu, a tem nam man yillangmal, man lokaci gu am guk kaamət aye kam bapyi. Guk kaamat aye pangngu a təmnam man yillangmal kyam, daas yaat mi am saam kullum gak kaammit ala aye kar bapyi a tɓm man yillagma ko kuma suk gu, ma gub byebbəi da sabon raiyu, ma waar kwale ma da taro sabon rai yadda ga dama piki muyung ayepang, min wanpəiyi nun takki krimasa mi gyak'oom, ma dangngəi pang kang ma yuk'ung kwal ma danynge pang ma yuk'ung kwal. Ma dangngu, man gi wangpəi man gyak kigu ma piga an tak kɨimasha wu, a təm ki kɨmas nam a ani yangngas lokaci gu am da kwa nangngət a kwalu, kab sukgu am zhe ko am da kwa nangngə akwalu, am kuk yillang mal watrume domin zoonəi kpab gwaha lag'ai, am daa gwaha suk gu kuma, am bəi yuk'ung ko ngana kwal mannətru, yiiyət a oot yikuluk sabomi nang-ngət waarsaye kinkai nooh gwahanam, siwa sin mobawa, ni nooh muyib ti dyangnga za, ni nooh gubsa ti dangmizana wana to kab suk gu am bəi da-kwallu a təm nan man yillang mal, aama suk gu am, am bəi yuking ko ngana kwal mannətru mallet a lyna don, waat nangngətre man wukyanangngət am a agye yalyəi, yegu bam kwallet lag'aiyu am dɓm gwa gi məi guna nu kəimin nyim man zɨnu, am gwasin gyakna yii, gyak kuma bapyi yissɨnəi, am yangngas pangwawu am she ni bapyi ko zaak'əi kuma an kuk yillangmal watrume ama an yangngas məiga. Bapyi yissenəi musamman yaagə bapyi dak, am yangngesa, am yangngas lokaci gu sɨnna yiiyu ma mui man za amma lokaci gu, amguk yangngas ami gaabəi man zawu, am kuk mallət a lye, ko aya kəinangnga gwa suk mi ma bəomong man za. Kigu a yaatrum mi yillangmal a təmongngətru musamman məigu ta min man zinu gyak vanghin fangnga gyak mi fang'um fangnga. kaɓ sukgu ma abəomong ngewu ga kuk yillangmal watgaye, wani ta mim man da, wani ta min man da. amma ga gwa gye kumawu, kab sukgu gya bəom man dawu hi yikuluk ootga yii, don gi kwa ta ta kin gye pasatki, kab suk gu gya ga kma yillang mal, watgaye gi yuiya gi bəom gyak'ak'a gi wak'at gyak'oka, man wukyai gi wah-goom suk gu ga gwasimi ga kwa yillangmal watgaye, danggi soonələi kpab gi bəoməi tagəi, gyak kumawu gya pi bəomang amma kab suk guwu gya bəmu ga kwa ka ba- pang kang gya gaabang. To kab suk gu gya bəm pangwawu, ga kuk yiltangmal watgaye koni anye yemong ko. Ko gi dang ani ye məsson gya da bəoməi, gi bəomai ga kuk yillangmal watgaya ko gi da an'ye məssong gya bəom man wukyai naak ga kuk yillangmal watgaye akai kigu ga pigawu. Yillangmal ni kigu konooh ta mak gyaas mi zawu, yillangma kigu ga yangngas pi yillangmallu ga kuk ga gi kɨmassə, ko gin təmongnga man ma'anaak, sukgu ki yillangmal binna a tangngook'u, ga kuk tamaa tɨman yillangmal ga maa gi man yillangmal. Amma e sukgu yillangmal pang ha bilaak'u da ko maa pang gwa maba ko panginu kang gya nyangbəi təmong pangma balle lyenong pang ana, kuma yenong ni dole, yillangmal maa ni dole, bye suk ga dək'u ga kukga giman yillang mal, gyesuk ga dək kumawu ga kuk mallaak lyenongnga